Fomba itahagna tany voarangotro.na mandeha li amin'ny antsika. Voalohany maloha mila sasagna malaky izy amin'ny savono na asiagna alikôla beky maty mikrôby. Kafa vita zagny izy ave, takofagna amina sparadrap na takofagna amina lamba beky mbô tsy ho azona loto jusque izy misy kôkobera